حقيقتا كيف يمكنك ان تسلك المرحاض هو عن طريق اخد عصى ادخالها في التقب التي يوجد في المرحاض حتى يمكن للمياه ان تعود الى مجاريها <hesitation> ويكون عندك مرحاضا مسرح